﻿Teremu kbumo are peneu ta shene ta foƙ pipero nda ƙamamo te shojei min ɗunguji ta tere an ɗoƙ, tere anɗoƙ dunguko tei ma kpaduƙo nin tere an dok tere an dokmo iƙƙo yashi kunun ƙan ɗoƙ ma kpaduƙonin tere anɗoƙ minu rwa terean peleu tere an peleu iƙƙo ƙupeleu ƙan pirpibidau minu ƙpadu nin kpadan tere an pelau ma kwadugo tere ann pelau munu ru tere an angbonong, tere angbonong caƙƙai kpaƙuƙo pang yajukunun yajukukuk ƙan ɗoƙi. She tere an pedeu, tere anpeɗue kpaɗuƙo tere an pedau kwadugo yashi kunung kan ɗoƙ ma kpaɗugo tere an pedau minu ru, tere an fwat, tere an fwat kwadishi yashukunung. Ma kwadugo tere anfwat ru tere anpattira̱n mundi tere an pattiran mundi kpadiji yajukunung ma ƙpadɗuƙe tere an patiran mindi nnuma ru tere an patirapelu tere an patira pelau <noise> kpaɗiji shaka kpaɗiji yajukunung kan ɗoƙ tere an patira peleu ma kpaɗuƙo nin tere and patira palau mu tere an patira peleu minu nuwa tere an pirpiɗaui tere an prpiɗauma ƙpadiji yajukunung kan ɗoƙi ma kwadugo renree ﻿Pirbidau mun ru terean ƙoonvoi tere an koonvoi caƙƙa ƙpadɗiji pang yajukunung ƙan ɗoƙi ma ƙpaduƙo terean ƙoonvoi sai tere an gbummo ter an gbummo mo'o moii ƙulimu ƙamma shene shii weƙon ii we ƙuuro ma ƙpaduƙo tere angbummo nwra. Tere an areɗoƙ ma kwadugo tere an are duk mura tere an are peleu mo ƙpa̱di shene shomboi tere ta shenemu ta foƙ pipero mo tei.